Taxana'a kochi va'í teñakuxi escuela ixain escuela nduko, ñii ñava'a ñiava ndanexi ndixii, tenixi té nixii tene'é los cinco vocales ni lo cinco lo avecedarió ñi ñi ñikuví, ñikuvi koté ndoko tuu maestró kuachí antes ixii yo'o, maestro municipal kiavii ma'a chiyamini, xakune escuela kachiña xii nakuu ndakucha ndaí koté ma'a cinco voles va'a ma'a vecedario nixite va'á taxana ihonri taxana, kuachi kuachi taxana'a ikua taxana'a yuu kué nikuvé kote nikuya estudiar nikuu koté ya'a xaxa ningá choi kixa'í kixa'a enseña'a ma'a ho ho señora yuu kuá ixakuañí inxichaí kukoté ma'a la cinco vocales, ma'a avecedarió ikuu koté mañaxin ma'á mestro xixañanrá chí hi maestro nixañanré xii nii kuu xandaí, kote taxaña'a yo'ó ionré xii yo'ó, yo xii yo'o no'ó. Kuachí yu'ú nakoinaña chí ño'o chano'i no'o yikii mañukí, chinandoí xhín molino de mano yiké tavii tavinrayí ya'á nanyiki ngaxa'a yí hi innguí mayuxa'a, xíi xachandá kaxana kañaní molino kandiyochí chacha kuachandó manguitana xaxína taxana yanrí vee tayii yo'ó ichí taxana ihó ne'e ná ndevii ichá ko'ó ichakó anréna'á kanuu mandene ngokó, icha'a kuí icha'a ma'á ichá xa'á xakaña kuu icha xa'á kuani kuaxañí xañuu nranka'a ma'á ichá nde gomá kachín ma'a ichá nde lomá maxañii ranka'a ma'í ichá va'á cha'a ñaxañi xa'a ichiñi xinchí va'á maichá va'á njankachuni makixañí, fanitejexhí ma'a mayutuu xhaxanii maxuko'ó cha'a cahchi xhiño na'a ixha'a ma'a vee nguá va'ate maveva'a vixii vixii vee há ñanrí yokó. Ña'a ini tixhii vee tanrí, tainrí vixhii xhi'lá nanina na'a kuachí vichí nayenguó xakuminá vina'a vee nii, yuu kuá iñii yoko'o tuxhii ve'e no'ó ho taya'a vixuu ña'a ichía va'á vi'íxi nixa xichí, tixhii ma'a vee vixhiá nguá ma'a ichá ndé ichan ndo'ona mando'á ndo'o ma'a xakachí nii kaniá axii maján ma'a icha'a ndó andee to'ón, toñii toñii xima'a icha'a va'á tonii ma'a manuma maxii mandó cha'a njakachón yo'ó kuá xayuma vee hii vixhí tichí vee ma'a, maichan ndo'a ndorí kuá chí ha'í chón um chón taxana'a yo'o yunritá xa'a na'á yo'o taxana nuu inchí xa'a na'a, xañii chinki nama'á, ñanrí ma'a nama'a vañanrí chini mañama nuu tunrí ma'a xakuu xandavixhí, ichima'a mañayutu chínii chinii yutuu chini xakuu yutuu ya'á xañii pengama'a. Ma'a mayuñu'á mañuu kuu angua xañii pengua xiña'a, ha yutuu xaxunanima na'a ñama yutuu xí xokotutandó kandonrí kamatava tután kama tavama'a kandonri manuxa'a chí, ñanima xata yutuu ñavii xanii xima'á cerco kuani kuakañii ma'á, má yutuá ma'a otate va'a tanii kuakaní ndene'a otate va'á nderechíto va'á va'á ñuu kuá aya'a kuu xuma'á ña'a ño'otate vaa xuxava'a xañuu tejér mandanguá mandenguá, ya'a tuu tukuni yii ya'a kuñatix vee chanima'a má icha'a ndo'ó kuanii katava maichí chandochá va'á va'á xanii tejér exatadema'a xatavé kuachiña'a kuñatix chivee choko tuxhí vee há ante choko vichí vichí manrí nama'a manrí coladó manrí xa'a koñoño ña'aka vee ichia ña'aka vee, vee vee xakaxhió pastilla de xerko ña'aka chuu ká manri yutuu inka xana'a vichí xhí xama'a ihó ñuu yo'o vichí. Chinkama ihó ñuu yo'ó vixhí yuu yo'ó yatixhii ñuu, iho ma'a carretera nguá ma'a carretera va'á xa'a ñoo cemento toko ñan cho'o ká pikuu viña'a ñima'a mañ'u na'á, mañuu mañuu ma'á mañuu xanani luz lanii tikanrí ma'a manrí yuu kuá kanil ho tinun ma'á yuu kanri va'a replantecer xhiva'a xii chivax tindeyó kuachí tixyeyuu ña'a ma'a kamil ma'á kañuu xinchivachá, jande'e vandexee chichivatí ndeyu okoyaté boichí chii ya'a ché buu nguu vangue chí vichí chixa'a cambiaká chiká kanchianre nuu yu'u nuu yee ihá xanaya santa cruz uñuu lañuu ñuu, juquila ñuu juquila ñani nixtó yuu xii tó nani juquila hijo vachá vachá kanndoyii yuu kuachixama yo'ó kunjeleti kuayuu kaix, xa'a yuu xa'á vichí jaí iyó iyó luu muchó iyo'ó ma'a makainangua yokó. Xii ya'á yó kannduu tuu yo'ó kan yoya, ande kanuu tuyo'ó xiya'á antiyuu mii yuu uu kuan kuxhiki ko'ó, xhi'i kuchu xa'a la luu ochon nduko'ó otenyonka kama ihó xii xama iho ña'a anyenguu yo'ó ichí, xhixama ihó yuu ichí ña'a ñaka necesidad hí yioxii yo'ó ichi ka'á kandoyu yuka kandoyó intun tono eke'e ndukuá ndukanii kuyo'ó xandayuu vichí va'á keta yuu yoño taxana'á, ndaxana kanuu tundó eñoyo kano ndundo yayuu taxona'a ko'o vichí xanduu yuu kandó ihó.